हमन ज्यादा फोन नही चलाथी। काबर की एकर से समय खराब होथे। हमन चलाथी तो शाम के आधा घंटा सोशल मीडिया चलाथी। अउ सुते से पहिले आधा घंटा फोन चला लेथि। हमन ल उतना समय भी नही मिलथे। की हमन सोशल मीडिया चलाब।